Alajinayi mota doona, doa sodi mota doona, shiki en nan angka, belongola hebi belongola. So sayi mota doonga doggan, nga yaratanya bam, nndenda kare, kare, kare, maga pat kwaidun veras lehe ban doon, wawuro loo, nasa toa le li uro fehrem, mota kan ga bon ga kas kya, so doonga alajitayat doonga dade.